In kuka ja tuuyo xinio, kukaun chi ja takanayo ixi xinio nasan tuuyo te kukau chi kou salayo tinono nasa konio ntasoo in xiniyo yuka ku iyo koka ja touyo xiniyo, ntasoo xini, ntasoo xini suchi kuechi, ntasoa jankoo xit taka vele kaskua ko yil te yuga kua santouyo mayo.